אכּיד וחדה מן אחלַא אלזכְרָאת דִיאל אלטפולָה היא פאש כְּנַא נַלְעַבּו אלגְּ'מִידָה, מַע וּלַד אלחוּמָה, אֻמּם כְּנַא כִּנְחַתַּאר וחד יַחְסַב, ו אלבָּאקִי כִּיבְדָא יִגְרִי ו יִתְחַבּּא פי כּּל זַאוּיה, וְרוּא אלבָּאב תַחְתּ טומובִילַאת, ו אַנִי דִימָא כִּנת פַּנָן פִלְאִחְתִיבּא', וחד למָּרה תְחַבֵּּית פוּק סַטח דִיאל אלג'ִירָאן, ו בְּקָּאו יִקַּלְּבוּ עליא אכתר מן חֻצְפֵס עֻשְרָה, אלגְרִי ו אלדּחַק בָּקָּא עָלֶק פי דָ'אקֶרְתִי, כִּנחַס בד'ִיק הלחצה אללי בָּאקִי עָלֶקָה פי דָ'אקֶרְתִי.